تظاهر بأنك تحاول العمل، لكن زميلك لا يتوقف عن تشتيتك. ماذا تقول له؟ اقول له: "والله يا غالي، آسف إذا كنت مشغول شوية، بس انا عندي شغل لازم أركز عليه ممكن نحكي بعدين بس أخلص هالمهمة؟ رح أقدّر وقتك ومساعدتك بعدين"